Eskaler ndaya' par tayal zynmen ploo nagalta yamen, izlamen thi jwa'na, lamen thi ngud xlye, la- lamen thi jwa'n este gapmdab gabmen zynia' nli ezkaler.